सिरका एक बहु प्रकार सामग्री है। जो खाने में स्वाद बढ़ाएं संस्कृत करने में स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रयोग किया जातो है। सिरका में कई प्रकार के होते हैं। और प्रतीक का उपाय अलग-अलग तरीक़े से किए जातो हैं। साधारण सिरका खाने पकाने में बहुत आम है। इसे सलाद जैसे मांस और मछली को मरीटन करने और विभिन्न सब्जियों के अचार में इस्तेमाल कियो जात है। यह चटपटा स्वाद देने के लिए भी इस्तेमाल कियो जावत है। सेब का सिरका हलका मीठा और फल जैसा स्वाद वाला होते है। सेब के सिरके का उपयोग सलाद ड्रेसिंग सूप और सॉस में कियो जातो है। यह स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रसिद्ध है। और पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद करतो है। इसे गरम पानी में मिला कर भी पी सकता है। वाइन सिरका: हलका और सूखा अलग-अलग वाइन की किस्मों के स्वाद बदलतो है।